पक्षियों ग नौ जू मेता पता छीन कवा, कबूतर, गौरइया, मैना, तोता, मोर, मोरनी, कोयल, चिड़िया, गीद, बाज़, उल्लू, बगुला, सारस, हंस, बतक।